Kua mbae imboivitua jaeko ventilador jei supevako eh yamombaraiki ñañono eh ipuere vaera jiapu jare oyere täta rupi, jaema oyere täta yae ma oyere täta yae mavi omboivitu yande, mavi omo roija yande, jaera kua ikavi